Paloma tial lopaliatmi lons param milons makier mi akiart y saraticots milnoja parlejaliak kiriej chilj kirij guashieja paralmilons porque ñapo onj niula india omp poreso apasana akiet apaliat chilj aper perparangans naols porque shixsalien anoul anayan its sondon mipeyshion tiet anay nishixtiend nayalium noliet tiene que parangare loc sojnaon poque shixna jianeligua niay pasana queabara palijier palijiere nomi mi mi chij parangara na elmi lokimbier lokipi pisotomiar shix sonajiarmil shixsomiar mapeyre am amey showapeurj sheu sheu pojambier magañeu guioun apamboliere agañiere sheu apma shevein milk pajmiel gumilt pishel gusto mamel sheven porque sheven pagañou youn dok gubi pijier nalium nimodo mapijiel micualt, por es gubipichield gusto animales paramagañeu ñou di igapijiel aliut igapa api oundi y api moou shix najioric shix anawlok bioc narambi guit, shix anaiba now, ajom naloj, ajow uvas, ajow. <noise> Juet shocambart, ajom tierranguish shix sanacambier nit mamet cueja meruta shik ipo ruta met, ika sotomiarampe apemogue omba hasta dij cama liuj queja letimer y quelandos patas duna libel naliuve param laliuw lambu nalive paranduvi cots y paguiar mas familia y a ikor y lokier juntos gumi petocosa parar apambar junto pambar pambari tior bombarguer pambar apa parlok por mi ruta pambarb mi ambast cuest pomamuguchiew mi vida ikots me awuan guey arloj ti old mi vida aycort tirmacambay aykots meawuande pajñe anamoun.